Warna pilas, mawar merah, warna jingga, lili, orinji, warna kuning, mawar kuning, warna hijau zamioculcas, warna biru iris, warna nila delphinium, no warna ungu lavender.